velkomin í Kastljós forsætisráðherra Bretlands ræðst að einhverju leyti í kvöld en núna stendur yfir atkvæðagreiðsla í breska þinginu um vantrausttillögu á hendur henni til stóð að þingið greiddi atkvæði um útgöngusamning Breta úr Evrópusambandinu í fyrradag en þeirri atkvæðagreiðslu var frestað þegar ljóst var að samningurinn yrði og hingað til að ræða þetta

Eiríkur Bergmann stjórnmálafræðiprófessor og við ætlum að heyra í Sigrúnu Davíðsdóttur fréttamanni í London á eftir Eiríkur vertu velkominn takk fyrir mig langar að fá þig til að rekja aðdragandann að þessu núna þetta snýst í grunninn um Brexit og hvernig þau mál hafa spilast í höndum bresku ríkisstjórnarinnar hversvegna vill þingið ekki samþykkja þennan samning ja Bretar eru í raun að reyna að gera alveg ómögulegan hlut hvað varðar þessa útgöngu útgöngu eða skilmála fara út úr regluverki Evrópusambandsins hvað varðar viðskipti og geta gert sjálfstæða viðskiptasamninga við önnur ríki en Evrópusambandið er

tollabandalag og sameiginlegur markaður sem sameiginlega gerir slíka samninga á sama tíma og þeir vilja

þá vilja þeir ekki undir neinum kringumstæðum koma upp sýnilegum landamærum á milli Írlands og Norður Írlands sem var náttúrulega einn af grunnþáttunum

Írlandi sem enduðu átökin sem sem þar voru og samningurinn sem loks náðist eftir japl jamm og fuður og alls konar vandamál hann endurspeglar þessa togstreitu og

í honum eru hlutar sem margir Bretar geta ekki sætt sig við af ýmsum ástæðum aðallega er það það sem menn kalla baktryggingu eða á ensku og það felur það í sér sem eru í rauninni skilmálar sem

settu um að Bretar verði áfram inni í tollabandalaginu og Norður Írland inni í hluta af innri markaðinum til þess að tryggja að ekki komist á sýnileg landamæri markmiðið er að finna síðan aðra leið einhvern tímann í framtíðinni sem enginn hefur fundið enn þá en það sé sameiginleg ákvörðun þá e

og Breta hvernig þessu yrði yrði aflétt þannig að deila Bretanna er fyrst og fremst við Íra frekar en marga aðra og

sér einfaldlega á bak við sjónarmið Íra sem eru þeir sem verða áfram í bandalaginu það hlýtur nú að verða dálítið erfitt fyrir stjórnvöld í London að vinna sig úr þeirri stöðu gagnvart

efnahagslega mjög slæmt fyrir Írland fari Bretar út samningslausir það getur haft slæm efnahagsleg áhrif á Írlandi og af þeim sökum gæti verið eitthvað rými til að semja við Írana Bretar hins vegar eru svo fókuseraðir á að tala miklu frekar við Merkel í Berlín og og og páfana alla í Brussel út af því að þeir einhvern veginn veigra sér við að viðurkenna að aðilinn með valdið í málinu er sko í hina áttina hann

er Dyflinni já og það er það er og þeir einhvern veginn

veigra sér við að fara þangað en hafði ætlað að fara til Dublin í dag en komst ekki frá vegna atkvæðagreiðslunnar sem stendur yfir núna já komst ekki frá út af dálitlu út af dálitlu já við skulum aðeins heyra í Sigrúnu Davíðsdóttur fréttamanni

hún á að vera komin hingað á línuna sæl Sigrún inn á meginlandið nú á undanförnum dögum og hvað hvað eða hvernig sjá menn

það var eins

forsætisráðherra Hollands sagði May er alltaf velkomin í kaffi en það er búið að semja út frá sjónarhorni Evrópusambandsins þannig að þess vegna segja menn jú hún er alltaf

velkomin í heimsókn en það breytist ekkert en hefur svona svolítið slegið hausnum við steininn auðvitað vegna þess a hún finnur það og

þessum samningi í gegn heima fyrir það var alltaf augljóst að það yrði miklu erfiðara fyrir hana að semja við sína eigin flokksmenn og það er það sem við erum að sjá núna já maður veltir fyrir sér hvaða valmöguleikar eru í stöðunni fyrst að breska þingið vill ekki þennan samning ég meina það

vilja ekkert eitthvað eitt sjónarmiðin eru svo ólík og það er enginn meirihluti fyrir neinni af þeim leiðum sem eru í boði það eru í grundvallaratriðum núna þrjár meginleiðir fyrir Breta út úr þessu það er að samþykkja núverandi samning með eða án einhverra smávægilegra breytinga hugsanlega einhvers konar skýringartexta síðan eru það þeir sem eru á móti þeim samningi á þeim forsendum að að hann haldi Bretum í rauninni föngnum inni í tollabandalaginu og einhvern veginn bara í og eru á móti samningnum að því leytinu til og eru tilbúnir

að ganga út samningslausir síðan ertu með alveg hinum megin við það þann hóp sem bara vill alls ekkert út og telur eðlilegast að málið fari aftur í í atkvæðagreiðslu útfærslur á hverri fyrir sig en engin þeirra

nýtur neins í námunda við meirihlutafylgi já Sigrún hvernig horfir þetta við breskum almenningi núna ég meina Bretar samþykktu að ganga úr

hvernig er orðið á götunni það er kannski einkum og lagi tvennt sem fólk er að tala um það er annars vegar þeir sem segja við vildum út alveg sama hvað og við ætlum út sama hvað það kostar þetta skiptir okkur öllu máli og svo aðrir sem segja hmm ókei við vildum fara út en við

að þetta væri svona rosalega erfitt og rosalega flókið og yrði svona óskaplega dýrt þannig að það er svona kannski talað um niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar var sem sagt fimmtíu og tvö prósent sem vildu fara og fjörutíu og átta prósent sem vildu vera og nú er talað um að það sé kannski fimmtíu og fimm það er að segja fimmtíu og fimm sem vildu áfram vera en allt er þetta eitthvað sem er mjög erfitt að byggja á

það sem fólk vill fyrst og fremst er væntanlega bara einhvers konar öryggi

núna stendur yfir atkvæðagreiðsla um vantrauststillögu á hendur henni það er vantraust í hennar eigin flokki og það eru sem sagt harðir Brexit sinnar sem hafa verið að tala um þetta lengi að þeir væru að sem sagt

undirbúa það að koma henni frá það eru kannski ekki mjög miklar líkur á því það eru þrjú hundruð og sautján þingmenn sem greiða atkvæði þrjú hundruð og fimmtán sem eru á þinginu og

það eru tveir sem fengu líka að greiða atkvæði þó þeim hafi verið vísað úr flokknum þannig að það eru þrjú hundruð og sautján

sú að hún muni lifa þetta af hún verður væntanlega ekki felld í þessari kosningu en menn eru líka að rifja upp fyrri það er svona sennilegast að já eins og ég segi að hún hafi þetta en menn eru svolítið að bera þetta saman við John sem að líka fékk á sig vantraust hann komst yfir það vantraust það er að

styrkir hana ekki en það verður mjög áhugavert að sjá útkomuna eins og ég segi allir búast við að hún

umræðurnar í breska þinginu í dag voru áhugaverðar kemur þarna út og svarar fyrirspurnum og er alveg grjóthörð hún ætlar ekkert að hætta hún segir bara ef að þið losnið við mig þá fáið þið bara Corbyn og hann veit ekkert hvað hann vill já já það er

rétt að hún hefur verið alveg ótrúlega þrautseig má segja hún hefur

verið bara í alveg stöðugu hindrunarhlaupi hún er í raun að gera

hlut eða reyna það og maður sér ekki hvernig að hún mun komast í gegnum það ef að fer sem horfir þá mun hún líklega ekki falla í kvöld eða það

en myndi það nú gerast þá er allt

endanlega í upplausn í breskum stjórnmálum það mun taka langan tíma að fá nýjan leiðtoga í Íhaldsflokkinn og þar er enginn augljós leiðtogi það eru margir sem munu berjast um þann bita flokkurinn er nú bara dálítið klofinn ja hann myndi bara vera algerlega í tætlum við þær aðstæður myndi ég halda þá kæmi ekki leiðtogi þar fyrr en einhvern tímann í janúar þá væri líka augljósast

leggja strax fram vantrauststillögu á þinginu hún gæti allt eins verið samþykkt þá steypumst við inn í inn í kosningar meðan þetta er allt saman óleyst þannig að ég held að þeir þingmenn Íhaldsflokksins jafnvel þeir sem eru verulega ósáttir við hana og hennar leið í þessum málum að þeir hugsi sig nú um tvisvar áður en þeir fella hana núna já en það þarf að ljúka

þessu í þinginu niðurstöðu um samning þá fyrir janúarlok er það ekki ja það er settur inn í þennan samning sem var samið um tuttugasta og fyrsta janúar sem svona þyrfti að ganga frá þessu lagalega fyrir þann tíma það er að atkvæðagreiðsluna en stjórnmál eru list hins mögulega og það er ekkert þannig lagað

það er hægt að semja um það

á nýjan leik sko Sigrún ef við horfum aðeins á Verkamannaflokkinn er er afstaða hans af því að hún liggur ekkert alveg fyrir þeir vita ekkert alveg hvað þeir vilja eða hvernig þeir myndu leysa úr þessari stöðu þar sem þjóðin hefur ákveðið að gera þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu ef að þeir tækju við ef við segjum að hér færi allt hvernig myndu þeir vinna úr þeirri stöðu það er alveg óljóst taktík Verkamannaflokksins hefur verið að segja sem minnst og vera svona beggja blands og segja eitt í dag og annað á morgun og ekki koma með neinar skýrar línur og það er einfaldlega taktík af því að ef það verða kosningar

Verkamannaflokkurinn vonar þá ætla þeir að fara í þær kosningar óbundnir af einhverjum fyrri loforðum en það er auðvitað erfið staða í þeim flokki að því leyti að sem hefur unnið tvisvar hann var líka skoraður á hólm og vann hann er gamall

gagnsemina sem Bretar hafa af því og svo hins vegar er það hans eigin þingmenn þar sem

að Evrópusinnar eru í meirihluta þannig að það er mjög athyglisvert að í báðum flokkum er þessi gríðarlega spenna milli leiðtogans og þingmanna þannig að þetta

eru sem sagt báðir flokkar eru klofnir báðir

eru hringlandi og Verkamannaflokkurinn hefur getað leyft sér að vera hringlandi af því að þeir eru ekki í stjórn já bara svona rétt í lokin af því að þú ert þarna úti sko ef það væri svona staða uppi á Íslandi þá þætti örugglega okkur þetta dálítið vandræðaleg staða er það þannig þarna úti ég held nú að Bretum þyki þetta nú ekki mjög glæsileg staða

og og það er oft svona nefnt en en ég meina það er búið að vera svo mikið upp í loftið hérna síðan að menn ákváðu að út í þessa vegferð að þeir eru svolítið orðnir vanir því og þó að May hafi þetta í kvöld þá er þetta bara svona ein ein hindrunin af mörgum hún á eftir að koma samningnum í gegnum þingið eða einhverjum samningi eða hverju sem er

þingið og

sem er einn af ráðherrunum og einn af Brexit sinnum í flokknum

ríkisstjórninni sagði í morgun eða svona gaf því undir fótinn að það væri ekkert alveg augljóst

að hún ætti eftir að njóta stuðnings ríkisstjórnarinnar eða allra ráðherranna þannig að jú það er allt upp í lofti hérna núna en það verður það bara áfram